खिडकी टुट्यं सीसा बदलणू की हमथै। नया सीसा जरूरत चा। फिर नयू सीसा पर गोंद लगाण। फ्रेम बदलण। हथोडा पेचकस। वेकू सुरक्षाकुन दस्तना भी चैणा। फिर लगाण मा दस्तना चश्मा पहन द्या। आस पास जगह साफ कैद्या। ये तरीका से सीसा बदल द्या।